Ley role wat ley ley government suppose to something for development, like you go in some community neh, when no pump there, you provide pump. When no current you run wire in houses, like when no coated road, you put coated road in the very community dem.